E ya´a ja mada ja jinida cha´a chi iso ku ja iyo xee ja ki´ivi, iso chi iso, tiaanii, chi’ii ee jako, ma´a ee, va´au yuga ka ja jinida ja koo jo ki´ivi, nanku tiani chi ntuku ka, kaa chuu o naun kiti sua, ntuu ka iso, in mani puitu nu iyi ilu, iyo tuchi, iyo vii yuu na in, na iti suu yuka. Jaa ja kivi ja kaa ko ntuchi nu yoo ntaki’iti tuo, iyo ntuchi tuo jota xee in iso kaa jo kivi ee mano chi io oto tiempo, tiempo kuu nisi maa kuto nu tuo jaa ja kivi. Jaa, valou chi tumuto mochi chuu triiyuu, in yaka mamu nite jaa, jaa ja suku najaa ee, chini suu jotani kaa chuu te jo kivi yao, tiempo savi yoia chi ke mani ñtasa tuku ja té yuku ntenu e jaa mani yuka kee kamu kunnu ja kivi. Jako chi tiempo oo ntoko yuka te ke ina ja kivi ja xii suni tukuna tintosa ja ora io tintasa.